Pues jue dun tyum ko'o najk tijatyë ka padañ ji'im jedun nëkx mëjkajpetyë ji'im dun tijatyë jak nëkëxpëdëp o ko'o jut najtyë tëm tajyë ko'o najtyë ji'ib wa'atañ je'e dun ji'ib kuwa'atëp kudeñëp jadun du ji'ib madakëp je'e yëdun tyumtijatyë najk ka padañ.